मेकू का उदेशोये एना हो कि आपुक आचे डेकुनोक या कोटुई ड्रामे मुजा कोटुई का रोल क्रनोक भी मेकू ही करो। एशो आमारे दोबो मेकू जादा दियातुडी ही करो जब। से शादी या कोटुई उत्साव मुज जाओ।